دا غوره کول د شخصیت، ارزښتونو، او ژوند‌طرز پورې تړاو لري, خو که زه انتخاب وکړم، نو زه به د دودیز کور خوا ته مایل وم تود احساس، له کلتور سره تړاو. لرغونی معمار، د لاس جوړ شوي مواد. معمولا له طبیعت سره نږدې، د کورنیو ارزښتونو ته نږدې. ځانګړی تاریخ لري, د هر کور هر دیوال کیسه لري.